Gimandi ma hal ndu ugi yaa uu tti mada mo ɓuuna, nmada ɓuuna a frasa ma nhabi walla, nthala, iyoo umada gbuna haj.